المعتقد لي عندي مهم هو لا لايسيتي هادي حاجة نبغي نعلمها لناس يعني ما يكونش البناء تاعهم تاع المعاملة مع الأشخاص مبني على طرف ديني يعني الشخص يكون معاك مليح راه معاك مليح مكالاه دخل فيها الوزن الديني و كيش كيما حنا نڨولو طرف ثالث يعني المعاملة ما بين شخصين تكون مبنية على الشخصين ما تزيدش فيها طرف ثالث طرف إلاهي طرف إنساني طرف حيواني ما تزيد حتى طرف يعني الانسان يكون معاك مليح هداك هو الأهم أنا هدي هي المعتقد لي نبغي نوصله و هاد المعتقد يعيطوله اللائكية